<noise> tenaga surya ge yuke iya ge ngom pake so loho balon toma foea fola madoya, so loho balon toma linga, so loho balon toma pajeko, bolo ua so soloho balon toma rompong, toma skolah, se toma sigi madoya. La labino tora ge karnono ua.